جراحي ماسک د خولې او پزې پوښلو لپاره کارېږي. دا د ویروسونو، بکتریاوو او ناروغیو د خپرېدو مخنیوی کوي. ډاکټران ماسک د جراحۍ پر مهال اغوندي. همداراز، دا د عامو خلکو لپاره هم د وقایې وسیله ده. د ماسک اغوستل ټولنیز مسؤلیت هم ګڼل کېږي.